Ngjyra e kaltërt e mbylltë ma kujton detin, thellsinë edhe valtë e detit. Ma kujton qetsinë e natës. Kur e mendoj ngjyrën e kaltërt të mbylltë, m'bjen n'men nji mramje e qetë pranë detit, valtë tu e rreh bregun e detit. Këtë ngjyrë e lidhi edhe me mendime t'thella, me udhtime, me avantura të ndryshme.